Fomba ipaseagna patalogna de apetraka ambony latabatra alô patalogna igny de akeo am'zegny de sy mainsy mila fera zany enao de fera igny amzay na enao misafidy na courant-gna na ataonao sarbô de rehefa ataonao saribô gna agnatiny fera igny a ala- <hesitation> mbinanao môramôra ambogniny patalogna foagna i <hesitation> fera de avadika de vita ilany de avadika de avalona tsara de vita.